ⵟāⵜⵡⴰ'ⵉ ⵟūṣⵉⵢⵉⵏ ⵡⴰ ṣīṣⵉⵏ ⵟā'ⴰ ⵀⴰⴷīⵏ ⵟīⵏ ⵏīⵏⵢ ⴰⴷⵇāⵜ ⵟⵓⵎⵉⵣⴷāⵏ ā'ⴰ ʿⴰ'ⴰ ʿⴰⴷⵉⵎⵓⵀⵍāⵇⵓⵙ ⵟāⵜⵡⴰ'ⴰ Āⵜⵉⵢⴰⵏ ⵟⴰⵇⴰⵍ ⵟūⵔāⵏⴰ ⵟⴰ'ⴰ ʿⴰⵀⵉⵢⴰⵢⴰⵀⴰⴷīⵏ ⵟūṣⵉⵢⵉⵏ ⵡⴰ ʿⴰⵢⵢⴰⵢⵉ ⵟūⴷⵓⵙ.